Frômazy io zô dia misy ankarazagny izy io, misy kara magnano volovolona voa voangy io, dia misy ndreka izy kara magnano kolera fotsy fotsy zegny. Zegny karazagna frômazy alôngany.